Sɛ eronoa mo a, dza otwar dɛ eyɛ nye dɛ, edze angoa besi gya do na edze wo mo a ahohor ho no egu mu. Ewia a, edze ta bonunu emo no mu akyew no kakra. Odzi bɛyɛ sema ebien bi a, nna asaw nsu a obotum anoa mo no dze egu ho. Obegyina emo no dodow na ͻbɛkyerɛ nsu dodow a edze bogu mu. Ewia, nna ahata do ma ehur aben.